Anga ara azafady, tsisy metimety amin'ny vatagna anay si ma zany amindreo akeo an. de fa ohatra kôa alay tsisy azafady de mba mahafaka magnafatra ma alay andreo fa te ho anagna be karany mode reka ti si moko alay Zao.